א שיינע וועג ווי איך טוה באדאנקען פאר איינעם איז צו קודם ארויסברענגען וויאזוי מ'פילט, יעדער מענטש פילט אנדערש ווען מ'פילט דאנקבאר אבער, <hesitation> דאנקבארקייט וואס מ'פילט און נאכדעם צו אדער ווינטשן א ברכה אדער צו שרייבן אז יענע מענטש זאל אייביג קענען ווייטער טוהן נאר גוטע זאכן און נארדעם שרייבט מען אונטער דעם נאמען